Kõgõ mõnusamb sünnüpäiv olõssiq, ku saasiq kohegile mõnõlõ maalõ minnäq väikulõ reisile, kaiaq sääl midägi põnõvat ja kävvüq õdagu restoraanih ja ajjaq mõnusalt juttu ja. Tuu või ollaq sis kas uma perregaq vai mõnõ <hesitation> mõnõ sõbragaq üteh vai.